الرياضات اللي تحتاج جوة بدنية أكثر مثل رفع الأثجال و كرة القدم هذه تحتاج لياجة وجوة عضلات عالية، أما الرياضات التتطلب جوة بدنية أجل فهي مثل المشي أو السباحة هذه تحسن الصحة بدون تعب كبير وتناسب الجميع، كل رياضة لها فوائدها و الأهم إنك تستمتع بهذه الرياضة.